जब हम आचो खणोक खाओ तब हम अच्छे रो तब। बी बिमार जब हम एसो खाओ अतरंग पतरंग तब हो अम बिमार सबसे अच्छी बात है। जब हम खाओ तब सुध खाये घी दूध एतली का हो बेमार ना हुए जब बेमार ना हुए तब इंसान स्वस्थ रो ठीक रो अच्छा वो हो जब भी हम एसे ही अतरंग पतरंग खाओ तब हम सठ हो।